اي عدد المرات اللي أنا بشوف فيها الموبايل بتاعي بصراحة بشوفه كتير اوي يعني بقعد كل تقريبا خمس دقايق اشوف مثلا لو جاتلي رسالة جديدة حد مثلا عملي اعجاب على منشور نزلته أو <hesitation> فيديو نزلته مقطع صوتي نزلته وهكذا يعني ، ف بقعد بصراحة أكون مرووشة شوية بقعد كل شوية أشوف الموبايل جه في حاجة يعني اشعارات جديدة او مش عارفه ايه علشان ادخل اشوفها بس بحاول ان انا يعني أمسك نفسي شوية عن الموضوع ده مؤخرا عشان بقيت بحس إن هو ادمان فبحاول إن أنا ممسكش الموبايل كتير الفترة الأخيرة